Fagnakaram-biavy tongalafatra aminahy an, de volohagny ndrindra aloha de mifampilaza amin'ny ray amandreny zare a de lazaina sara rô gny ray amandreny e sova fa sao i tonga ake ray amandreny de nefany zare hagnatanteraka anazy ndraika no sy vognogno, de mila milamina sara fomba fagnazagna na ny ray amandreny, ankohonana, an-tegna hagnano anazy arô, zaigny fampakaram-bady sara tô- tao milamigna sara: ny fikarakarana ananjy na amin'ny fitafiany zany akanjo anao- agnanao- atao.